Angunus delos animalis mas enteligentis vienin a sel el galfín, el loru, l'alifanti, los chimpancès, los pulpus, los perrus i los cuervus, en sin queal-si alas traseras al gatu. Angunus tenemus ya más costumbri comu el gatu o el perru porque los vemus más peru ain otrus que mos susprendi lo listíssimus que puein sel comu el galfín, el cuervu o el pulpu.